Izy kôfa ndraiky antegna tsy te ihignana hegna nefa nefa tegna hoe le hagniny hoagnintegna igny kara hoe raha jiaby ilaigny amle hegna misy aka, ôhatra zay hoe magnagno legioma atao hoe maromaro karazany afangaro aveke amizay somary ritriritrivina aveo atao menaka helihely, igny zao hoe mahasolo azy.